Kimmähe <hesitation> kuluda mõlõmba pääle, aga tähtsämbäq ommaq kimmähe kogõmusõq mino jaos. Selle et kogõmusõq ommaq lihtsält as'aq, midä piät eloh olõma ja <hesitation> ma arva, et tuu on väega tähtsä.